تاخد الطرف بتاع ال-الخيط بتاع السدادري لولاني آآ الشارع اليمين وبعديكا الشارع اليسار وتحاول تعقدهم في بعضهم بعد ما تعقدهم تحاول تعمل عقدة أخرى آآ كيما آآ كيما آآ الودنين بتاع الأرنب وتربطهم اه في بعضهم وبعد تنزل منيح بيش ما يتنحاش من بلاصتو.